<hesitation> Rungsen hi tsu amahi emotion nen hian, strong emotion nen hian, ayin linka buida. Intina passion te, love te, anger ten nen hian, ayin linka. Amahi <hesitation> weflingan hi tuivanghan, color of urgency anga ten. Mang trang lang buida. Intina fire truck te isena, traffic light te isena. Tsun warning label isena. Tsun mihian unnoticed one isu. Tsun culture shong shong ahen. Red hi enge good luck le, prosperity tan enge symbolize ta. Especially in China mo. Tsun <hesitation> celebration ahen. Tsun it also represents a wanton energy mo. Tsun fire te, blood te, heart ten nen hian, ayin linka. Tsun it is invigorating as well as aggressive color mo. It is a powerful symbol in maybe <hesitation> fashion. It is bold. The color red is bold. <hesitation> Especially in marketing, fashion and psychology.